Edigh kere kere arabooh obho no sa gha median ole, kedio ezoor onina oteeny odigh kere kare areezo lo ana ta tueni asa me dian bho ana odigh kere kere ari edian talalea edian bho, te edian olo idi kezo ikaany ne elel ta la kaa te elel, po ana ukolomi miilel bho aar bho adighi bho keghe elel usagha dio obia, obia gha dio bkos okar akpar kua, amen ana ulokomi meelel ologh taguugh obho kezo bho ezoor nosa gha to otu ezoor bho no ko lomi meelel bho ologh ta aguugh, pee zoor no legheri eloki kar kar olo ezoor movo mologh, alagh oh, pe zoor no ogh, abobh oh peezoor no logh kalo ana ta logh ena abaram oh akir ayo alogh oh kar kar olo izuan zina, pa ana na alegheri ekir omeedi azu alogh taguugh obho omin inon edian olo ezoor no sa gha nole pa edion olo ughol, ola aany, okaany obho anem ana okpoghion ohaany obho ubele, ana ta tueni akir okaany bho modigh kere kere areezo lo ana uva mo kir ana tueni akir igbogh igbogh ipa bho ana ta tueni asop oyiin okaany kezo bho iraar. Idigh edian ipa bho ezoor kua gha kua ibiikpoogh, ana ta tueni akirogh iwuri wiri ibha ana na kirogh iwiri wiri obho ana tatueni akol zeedi miiuiran ikaany obha no kir gha mi wiri wiri oyiin okaany ana ta tueni akir adiobh, adiobh nizal amutiom to oyiin okaany, ta alaka okaeny obho, amem ana ma tu mo osa, ana ta pira akapasi muum taguugh agbonoghi anyan akpasi muum, arapagi ma aguugh bho alogh muum adighi anyon bho emor mlokiiy omo okpo bho izuan zina mo lokiig obho, pa ana olog ena, pana okir ayo ologh ana ta kum eboton oh ekpoko to, pana ologh eboto onuma oghum ekpototo onumu, aru kar olo ana ta logh ri ma alagh oh, pana ologh, ologh abogh, ologh kar kar olo ana umiin ughol ana use asaam, na riipaki paki tenegheni edighi oolo edian bho kemel ole pana obhin osaam ole kin unon odigh edian olo ezoor nole gha ni, ezoor no kol ghe mo onunu, edian ina bho idi kua, okpko bho ezoor nopin gha no saam obho, ezoor nopin gha miibaar ikaany, opin obaar okaany oseghe ini eleebo ki no oyiin eleebo, olo aloor eleebo bho a lolo ni ibha ana usa zodi be ekona, odi abimole odi nabaal atol ferere kedio amal agei.

Po obel obho no pira gha okum obho, agologu pi ikunighi, aghum okaany obho pa ana ologh eleebo bho oghumum obaram, paana oghi oseghe agologu egunon, ta ila amem, amon esibha arooy igbor mu kua mo beebh aar obho adighe bho ke eghe ara gologu obho nepo zu ni, imute dio ma gei ezo, kezo bho ididi bho, esibho po otu opin odigh kere kere ara okpo otu no guonom edian bho no anwe no segheey okpo olo, amem eloor udi mi ibam <hesitation> even onunu ekona pizo ezoor no dighi sibha den kin inon ara suma bobh na olo ezoor no osaayogh gha, oseghe iniighuman ama ughum ighuman obho ubele po kpo miighunan obho ologh tologhi ama bobho bho o fogh, ologh ukia obaram, obaram ne ena osa, ipa bho pii digh ari edian olo ezoor nosa oyogh gha nole.